Raha an̈abon'ny pija haiko: tsakotsako, lasôsy tômaty, môrtadely, tsy adin̈a frômazy. Bôkà eo sasany misy laoko, misy akôho, misy hena avy iô amin'zay misy kremo koà sasany zain̈y.